<hesitation> Fomba fagnindasana atody, voalohany kapokapohana le atody de fagnaigny <hesitation> megnaka de mandritran'ny famanagna megnaka de <hesitation> rarahagna sira, afaka asiàgna tongolo afaka asiàgna tômaty afaka asiàgna poavra de mafana amzay megnaka avarigny amzay atody.